Nini kazi yenefanyaa ni bodaboda. Naingiria kiosi cha kadhaa, venenripate hela nikasija mulungu, nava navasiganga nikavarisha, ko viikutire, vakalala yili mutondo yinoka jei, ukaendelea saka riziki yeneripata ni kushukuru mulungu.